Kwanza nini yaani binafsi yaani nini, yaani ngaa no notamani sana nkaishi da marekani vii, kwasababu da ko nadomire na marekani, yaani marekani nini ni nini nimtundu sana kwahiyo, marekani nini namanyire luusika lugha joosi. ja kingereza, ja kiswairi, kwahiyo ni ko nadomire na marekani kusi kusina kintu che kirikunsinda tuku. Ko nadomire na marekani, ulandri vintu vyamma sana, ula ndri gari yaboha, ula ndri mapikipik yaboha, <hesitation> vintu vyaboha ambavyo kii, vye visina shida visina konakona tuku ni vintu vye vya holoka vii. Halafu kii, kwasababu koo wadomire noo- noo ishi kura ulaya no- no boya kazi jako, kwanza vii mpesa yakura ulaya yakula sana, yaani yapanda thamani sana tofauti na mpesa ya kunu kaayi. Ko nomana nu- nu nenda sana ishi na uishi kuli na kaayi, sa ili nkasakire mpesa, <hesitation> nkasakire maisha yane yaboha. maana kusin muntu enda shida tuku, shida kusina muntu enda tuku kwahiyo yootakiwa udome no- noishi sehemu yo wayenda wewe na sehemu yo wosaka uishi wewe, ja nini ni ulaya nenda sana maisha yaboha, sababu nini nonosakira, kwahiyo ina maana ko nasakire, kwatite kintu uripata na nini. Nchi ye nchi ya ndri doma yaboha sana, ja havii fa muntu ansee hende na raha, <hesitation> naenda zaidi no ulaya.